Ka eye njife nji eyegano ekoram nchugha ofu abhi ka jena. n-ye eya efe. nka timi mese nki ye eya efe, khin obhasi a kin m me n ye eya efe. ofu abhi afo, e nama ano biyu. e khim orang. e khim oseb. e ye ane. e ye ajene, e kare ane. adi, a chugha ofu abhi afo. Before e bha khim eyim abhi, khin e khim eyim abhi. khim e khim eyim abhi eki rang mba kpe e jak nju obhasi e ji kub ye ka jen a yim wut. wut e ye eya aji afo. Ekora m ka jen. ofu abhi afo. Ofu eyenghe-yenghe asik. Nnyen ofu mbi kpe ene ene nong ari ano ka ngun nyi a yi ofu abhi a kubha obhasi sama. sama, sama ka jen o yim m me nye eya nji fe oyebhambinghe ori kpe ene ene. Kpe oyena kpe ene ene ofu abhi ofo oyebhambinghe mbi mbii ne ori ane ka biji. Ka jena. nyen ofu ano. obhasi a kpo khim a o yen eya nji fe. ochuk eya aji afo. Nong o kara ano agore a ama, o kara agore o siri obhasi se, se obhasi tobh m me n kume ka eya nji fa ta eyea nji eman. Onyuk o ka ye, a ka khin m aji njue <hesitation> nnyi nyi a kiji gban m. De mme njoe ka osona bhiji ta eya aji afo eman.